أجمل زهرة رأيتها على الإطلاق هي زهرة الورد يعني زهرة الورد جميلة جدا بمختلف ألوانها سواءا كانت حمراء او وردية او صفراء تبقى هي الأجمل بالنسبة لي رأيتها مؤخرا في أحد منازل الجيران و كانت دائما بالنسبة لي الوردة او الزهرة التي تمثل لي الحب و الجمال و الطبيعة و الأمل و تمثل لي كل شيء.